Sahala amizao moa ñy tohiny ñy rehaky mañaraky toy: -"Hitako nareo rolahy nomaly niaraky nianatse ,azoko añontania moa hoe :"ino ñy loha hevitsy noho ñy fomba niarahaniasa nareo tamizay ?"ta hianatsy koa aho mombany ñy fomba fanao noho ñy traikefa niaiñanareo ,ñ'antony la maha liana ahy ñy fomba fandaminanareo ,ñy fañatanteraha ñ ñy asanareo ".